Tikuv mashinasi esa tikuvchilik ishlarini ancha osonlashtiradi va qo'lda tikish jarayoniga qaraganda tezroq va aniqroq ishlaydi. Tikuv mashinasining asosiy vazifasi matolarni bir-biriga biriktirib, mustahkamroq chok hosil qilishdir.